Do kene jordu ma nyingai ka ba yi bama ten jeendi tu nwo moronou a lei yoko chika bu kanga ma saiko ba anda ba kasa wandi ba golma gol ba nwo ba dillo nuwa ba jee domin nyingu ken dina mwasi a ywa yibu goro yito, chika ki ma cheu min <hesitation> da nibiyo nwo jir sono so ka suwi a miringi <noise> a miringu pwala yirti yi jirwei yiti jirwei a miringu pwalau a gwai dina dai kapin yi je jeendi lamu wei million nii a mirigu pwalau dinging ka suwi gwei dina yi tum yi cwwi yi chwi adadi nwo ba chekin yo nwo bu gwei dina mwa mwa you yi chwi kuchi nuwa no dubu nuwo kuma chika cheu jeendi to ayito merma ko ku bu kangau boyi jeendi tu pna dan jegu a landi pmai. Ka yane ma gwalo wo lissafi wu wo no dangangu wo, dingin ka suwi chika mirgu wuna anguwa ma yo wundu you yoko nuwa de chika buhundi kwap a pna mirgu anguwa wuna ammana ya tu ningi kapn da nibiyo wu chongo yi chegu wo, to ywai yi wahala sosai yi wahala sosai dong kowa ba nyinga ba ten jeendi tu daya amma ken do ka kendotum kanda ku dayau jeendi tuyi jewei gwalu wei po kuma yo yiryiri ma nyindi kasgu yiru sina dwalgi dinging iya lummo yu kinge a pna wu nuwa ba chekin yo yi ningu don yi nyinga yiti kingi ding yi ten jeendi tinatum chika ku yoko nsagu mau ko, bo yi nuwa wino wino wino wino bu pna a tiigu lummo so pna ya ya chusi chika ku yo bu kanga binayi chusan kuna ding yo bukanga bina ya lummo amma nwo bu yi lummo wa kam pna kam a nyingu ya wahala chika ku yo yi nyingu kumamiringu pwalau dai. A gwai dina ka nuwa chewei kin o kowa a nyingu wei kowa nyingu tibak wei saiko nwo ba chekin yi ten jeendi million wuni a mirgu gwai dina so to jeendi ka yi teno chika ‎million wini tibak wei yayiri wei dangandi yiri a gwai dina ammana ka yi tilanbu lumo ne to kanda ku ya yirwe dangandii yiri dingin koyi ninga nye yibo kem yi kasgu kuna yoko nwa ba ruwo a mako nyangu du nibiyo nyangiri nibiyo ko nuwa ba ruwo kono nyang njeeyi kwano kunong ka suwi ka teshi dai wu nibiyo wo nyinma kokono nyangu inje kwanau kunong kasui ka techi da nibiyo wo nyimno kusan kwana kuno rob yi yiri a da nibiyo wo, kaga kano techamini yi kasgu jama kwana kunorob yi yiri ya sauki domin ka sui yo jabna ko kono nyangu ma jigu dubu ni yi woni nuwo, ka techi ai to ken tum <hesitation> kayi techi a mako ya sauki domin ya yiti ningu don yi yamin dangani dwi yiri. Ammmana kana yi tilanuwai lummo wei da mai be to wuna ba ningyuwei lele.